Kaofa andamin-damba amin'ny armoir feno boe zegny bôkany tsy maintsy aboaka edy môko lamba jiaby, aboaka igny môko lamba zey vo aherigny avalogno tsiraikiraiky, izy milamigny tsara igny aminjay zay vô apetrapetraka ake amzay fô, mino za fô omby tsara be izy avake kaofa milamigny tsara fananaovagnan'tegna agnanjy.